O va Pakistan mu be yaya ya nɛ o ma a mi amu we boni mu'a ba mu saninu abe ba cururu a sanina o va tun yoro wo yoro to be ba sanina we zina mi sian to bun o we remarke han dia sɛrobe ma han muzikira mu yan ma nɛ a'o zun oro ba a pakistanɛ-ra O va pakistan mu be yaya ya nɛ o ma a mi amu we boni mu'a ba mu saninu abe ba cururu a sanina o va tun yoro wo yoro to be ba sanina we zina mi sian to bun o we remarke han dia sɛrobe ma han muzikira mu yan ma nɛ a'o zun oro ba a pakistanɛ ra